अलग अलग भाषाओं की अगर मैं बात करदू भारत मां त, असमी चि, बंगाली चि, बोडो चि, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कों, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगू अर उर्दू।